د ویښتانو برسونه د دې لپاره کارول کېږي چې ویښتان سم، پاک، منظم، او ښکلي وساتي. برس کول نه یوازې د ویښتو جوړښت برابروي، بلکې د پوستکي وینه‌جریان هم ښه کوي او ویښتانو ته طبیعي غوړ وېشي، چې ویښتان روغ پاتې شي.